<hesitation> vulìu dite che t'ciamu scüza, a m'dispias, vulìu pa felu e cume pös ripaghé lon che l'ai fait e cuindi t'ciamu infinitament scüza